A tochi ja sato mesa yua chí naní nani ío tú fíerro lulí te keeto fierro te yuaté kíntuyo nu naní kito tinta tora madera te masketado te kíta nítkaayo martillos te kusito yua te inchulatato te kamintínte kunti toato tabla nu te kuntú in mesa yo, yua keeto sta keeto noun tíi sa´atoo.